Karazagna dihy le aiky! izy ka dihy gasy malôhô salegy, baoentsy, antosy, malesa fô misy Ka ndraiky dey.. dihy trontry be zay dihy gasy aminay agny dihin-drazagna aminay agny avy ke misy ndraiky <noise> sasagny magnao afindrafindrao avy ke misy sasagny ndraiky magnao rôky magnao jazz-